Ny kolontsaina any Rosia fantatro izao de zareo no manana fanjakana didy jadona, de izy ireo koa malaza amin'izao fotoana izao fa <hesitation> firenena manana fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra eto an-tany.